Có, taum, naih, chiu, ñáh, ñiu, yiá, ñah, ñiu, yáh, yáh có, yáh taum, yáh naih, yáh chiu, yia ñáh, yia ñiu, yia yia, yia ñah, yia ñiu, yia.